Ebani mu-le bhe san <hesitation> oka izawe olele ihie-hie ori ikpakpa eyan ize <hesitation> ikpese <hesitation> ema nie hunu iyan na hubhu fo alu mhe yan aki loe̠ <hesitation> aki ria kpuobhor aki loe eso ki lue ya kpa ada ra kpuobhor aki lunhon aki le ize <hesitation> ebareyin ze he we a fie ran <hesitation> uki muwuu osie san na-re yin zese uki muo he nuke ran aran ki gha bha uki samuo bhor uki hohol uki bio bheran <hesitation> uki muo bhe nu mel ni oki gha til okize tiluki do biro bhi oligo nare kpi ze lua. Oligo na re kpi zelu bhi kpomie mi na re kpi zelua ukhiro bhor uki do same hhi put umuo bhor uzu mhe mhel bhor oki do gha ti okize ti uki do kpoi ni zenia uki bio bhi ona meni uki bio bho na meni fo uki gha ti ize gha ki bie uki musoto uki ebare yin ewa ye uki do so mho sa bhi one̠l wa ni uki dor jor bie uhohe lua uki do musoto usa bhio bhor umu soto ukia le ihie-hie ugha hohi hie hie fo uki mu hel. Ogha ki bie ukuze queran-bhor kueran bhor otake ghe nor re ga ogha ki do gani wil do mso to uki do muo bho ko-oko na re humu e̠ ma udo ria bhi o bho ona lubasani udo rabio bhor ona bhi ni uki do re lamhone ure mai ure mo wuwo <noise> uda ale eso re-ori rele eso ri eko re le-eso ri gali rele oni shie gbe chie ikpa-kpa uku do yin kpakpu bha yon ose o̠ wa yon osiom sion sion sekigba nokhi eso sion bhi gha han eso sionle bhi gba sen eso sion igba ne-ogha sion fo uki do dalen udo ra mio bhor ria bhi obhor <hesitation> ulumhon fo uki muo bho tor aki dor gha le ori ori aki do khuon ka ugha khuon ku fo uki rua-rua ede gha ki wel uki dor lo bhe jia da-li ori <hesitation> machine na re lori